Wahi a ko’u kūpuna pēia pū me ko’u māmā, oi aku ka maikaʻi ka hele e kūʻai hele ma Costco aiʻole ma Samʻs Club oi ai nui loa ka nui o nā mea ma loko o hoʻokahi pahu ʻai a ma leila ʻoe a mālama i ka pono ka ʻai ka nui o ka ʻai a laila e lawa ana kēlā nui nou no kekahi wā loʻihi, a pēlā ʻoe e mālama ka ʻai